<noise> Arakae ndaye oiko mokoi tairusureta mopeti tetape jaema ndaye jaereta mbaeti oyokua tei guiramuiño ndaye opa ojoreta maemeerendapeyave javoi oñovae jokoropireta jokogui opokoreta oñomomiari mbaetiyevoi iñakañi oyoiguireta jaema ojo omendareta juukurai oyapo misiareta jokuaetetape jaema mbaetiye jaereta ipuere iñakañi oyoigui <noise>